çercando de mangiâ verdue e frute de saxon e se proprio eh se deve mangiâ da carne, piggiâla da allevamenti che se compòrtan in mainea corretta.